Tembiu jepimbae jaeko majadito, <hesitation> jokua ipuere tei jepikatu, yamboepi esa guinoi sariki, ururupi, pakova jareko kua ñanereta pegua, jare ñanoi vi <noise> locro jokua jepi, jepiavi jare picante ret.,tembiu kusi pegua ipuere <hesitation> erei yande yandepuere <noise> yamboepi mbovikatu jokuareta tembiu <hesitation>